कंगारू ये भारत देश में तो कम पाया जांदा चे लेकिन यू मिल्दु ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया मा और ये की हाइट खूब लंबी होंदी और खूब तेज़ दौड़ती